كنفضل اكون عندي الضعف ديال العمر ديالي باش نعيش حياة طويلة نحقق فيها الاهداف ديالي و نشوف وليداتي و نعيش معاهم مستقبلهم و نشوف الاحفاد ديالي و نحقق كاع الاهداف اللي سطرت ليها و نساعد ولادي باش احققو الاهداف ديالهم و علاش لا نساعد حتى الاحفاد ديالي و نشوف النجاحات ديال الجيل ديالنا كامل